Nah untuk bisa dapat <hesitation> jam tidur yang-yang bagus itu kan dan biar bisa torang tidor dengan <hesitation> nyenyak yah salah satunya itu ya harus ada aktifitas di <hesitation> pagi hari misalnya kan <hesitation> aktifitas misalnya kalau ya di kampung otomatis <hesitation> kebanyakan dari kita kan <hesitation> masyarakatnya petani begitu <hesitation> itu dorang <hesitation> torang bisa lihat ketika <hesitation> dorang pergi kebun turus pulangnya sore ini kan kelihatan skali ketika dorang istrahat iitu di waktu yang tepat misalnya mungkin habis pulang dari kebun mandi santai di-di depan rumah cerita sedikit satu dua jam begitu kemudian dorang istrahat artinya kan manusia torang ini kan ya minimal tidor itu harus lapan jam atau <hesitation> sembilan jam nah itu kan salah satu <hesitation> apa istrahat yang-yang kategorinya <hesitation> apa bagus tapi kalu lebih dari itu kan kadang nah <noise> tapi kadang torang ini kan <hesitation> <hesitation> ada beberapa hal yang memang torang bisa lihat misalnya. <hesitation> ada orang yang-yang dorang pengen tidur karena harus <hesitation> <hesitation> apa namanya <hesitation> kalu di kampung sana itu di daerah itu kan misalnya dorang harus minum dulu minum-minum minuman lokal yah walaupun dorang dari habis dari kebun harus yah satu dua gelas atau tiga gelas ah itu baru dong anggap dong bisa tidur bisa kase dorang bisa kase enak badan itu dengan dorang yah minum minuman minuman yang bergh alkohol tapi yang lokal misalnya <hesitation> sagero dari-dari pohon <hesitation> seho itu trus ada juga yang namanya captikus yang juga dari pohon <hesitation> seho itu juga sering terjadi apa <hesitation> sering <hesitation> apa sering dorang-dorang lakukan untuk bisa dorang bisa apa istrahat dengan deng aman dong bisa istrahat <hesitation> apa <hesitation> dong dapa tidor yang enak itu biasanya begitu dong punya <hesitation> aktifitas dong punya cara-punya cara untuk bisa <hesitation> dapat tidur yang-yang nyenyak.